<noise> c̲h̲ixkwaꞌ te par gitsgë, naꞌ ix̱ixkwaꞌná ic̲h̲ol liter nis, sobná lo gi ilëꞌb gunu lëꞌ gunu ziꞌdla ilëꞌb <noise> lëꞌná ku ic̲h̲ol x̱ich, stson midzngid, sti kwchar dzin, ibiy gunu wen wen loxna sia sti limun ix̱iꞌ lo knu, ibiyu wen asta lëꞌ gunu uyuslola xlëꞌb asta yeꞌts xna par wen wen ilëꞌb loxna lëꞌ lëꞌwu idoꞌb, lëꞌwu gial, sobu gialo uyelo uyalo dzekna lëꞌma, lëꞌná idedu gia mëꞌd o minndoꞌ win kad tson or kad tso or diꞌltsa lëꞌwu nëd igëꞌn dzekna pues lëꞌná ix̱ixkwaꞌka baparu idzëꞌ ikëwu komo lën ñaná ikë baparu, idzëꞌwu lo gi nup ndzëꞌ ndzëꞌ gunu sia las las mëꞌd, ndzëꞌ ndzëꞌ gunu sia diꞌl diꞌl në, par xgën xgën este gitsge. <noise>